Ajo shtihet n’rrymë edhe e drejton ka kryt, ka flokt, e zgedh temperaturën sa po don me lshu. Sa ma nxeht ma shpejt i ter flokt. Edhe shpejtsinë, a po don shpejt a po don kadal. Për njo 20 minuta kadal kadale t’teren krejt flokt.